Bân bége bayiri bân bijaa bógi, bâmidana gí gee, Haala yori bâyaaye njan bimadti. Basgo, hangantu utoo mo a fii Dagaar, ndi hali ma ɓaana wo gí bsuli bila, umanan yaa ño ga ajaa. Anɓaana fo ngette ajuula hi ugí gaa? Ibba yaa hani, bâa bog jóondi ngi bijuula. Gasamas ma wi bagíti bindúba, bari bijuula gaaj, bijaa gaaji ma batí. Mbo wili uwili ma tíngani bâan bógi Haala ma madti bâan mattina, bsulu bâmaa mmada gí bima nhúre; Han we de, we wali ndaani asaar a gwilim bâan ma, basgo ndu ugí mo a fii, Dagaar, unan yaa ngi hali ma ño ga ajaa; Anɓaana bsuli bila gíni bjaa, ajaa, baa bége túsur ndu ugí halin Gasamas we, we ñe ŧagi ajuula, wolla amindi. Bari gingébele sulu usibi we, bee tta húri bsulu bolo, atédin bi ma; We de ño we ngitin baati mo ndaani a gwili gjaa.